Gena ngone pake gahi ngam ge ene dofu ene manfaat, ene bisa ngone pake gahi katupa ena ma santan ge ngone pake gahi nyao magi, ene ma santan ge daging me dadi, selain gena igo gena ngone bisa osu ene rasi oyo